So a yihii ɗo yuli e robiŋ oo ɗoo, maa a haɓɓii hen mana nii, walla a tewtii rakkoor goɗɗo, a soornii ley hen. Ɗun tan woni hen dabere faa tawee ndiyan ɗan yuppataako. <hesitation> So ɗun kaa waɗaaka tan, sikke fuu walaa ndiyan ɗan yuppoto.